رسام لان الرسم هو رسم حاجة مميزة انت ترسم كانك تنجل حاجة من مكان لمكان. انت مثلا رسمت اللوحة اياه رسمت الشجرة هذه في الطبيعة نجلتها من الشجرة للوحة متاعك بالالوان كل شيء. كأنه انت اخدتها ونجلتها وحطيتها في اللوحة بتاعك بس يشوفها الناس و يحبوها، فلهذا انا نفضل الرسم.